Rice, reege tee munare ama noko, aruke gimo oioippogiguinogu, rice ree noke iko roots rice, reege ege into anapakagui nagai noke toi arukai, arukaro toi kuraugu, kuraugu toi saucing etaioi, saucing etaro, toi egu ege flour toi tupokai, tupokaro toi egu oil ere porukai, oil ere porukagu toi frying etai, egu toi rice ball etai ege flour piriparo apakamoi, rice ball etaro toi mm oiparo, iko maigim iko mani oipasi, noke nagai into apakagui noke nagai ikogere koinuru, toi paparo iko ball komparo egu iko rice kuu porukoiparo arukai, egu noke mm iko rice noke into anapakagui, noke toi frying, frying etaro, toi ee cabsicum omi porukoipai, bean nko tokitoiparo toirousai paraimpai. Flying eetaro toi ego tulip nkogo toi porukoipai, nagai meat, toi porukoiparo egu saucing etoio, etaro toi oipaio egu noke mm rice iko roots onogoiposi rice iko skel rice ogo, iko tono. Iko tono iko nogu roots arukegui, iko roots reegee ropa iko tuu, tuu tee ikonogu rice nke meru etoipogimo an, arukogigui, iko skel rice touno intoko an, arukogigui, iko skel rice rege ako meru roguguine toi, tolo petoipogino ako koro meru ako tuu kotopeiguine toi nno koro resi, akonogu aike iko skel iko skel rice tuu ekenua etoipogigui, egu iko rice intoko skel rice, apokui iko rice ball, ikoi skel rice maumani, oke rice ball kompegui. Kompegugui, ikoi rougai, maumani oioiporogui, iko roots rice touno ama oioipogigui, egu ikou aposi ikoi rice teege reegee ikoi rice rigoroge intoko. Iko saucesing ogo etaguine. Iko pride rice ogo komkompagui iko aike intoko porugakoi pagu egu mau mani toi porogui. <noise>